Chi kishaiji vuza vua tafouti kwa mndu mlimsima uloliata wenda ndururwa tetenge ngerezare kweite na vingereza hariteta kufa ivakwata ve kiswahili